انا طول عمري باحب الحاجات القديمة وميالة دايما الحاجات الكلاسيكية وحاجات الزمن الجميل، فطبعا باحب الموسيقى الكلاسيكية، ومبحبش الموسيقى العصرية ومش بسمعها، دايما حتى باستخدم الموسيقى الكلاسيكية لما نكون بعمل شغل البيت، حتى لو قاعدة ف الشغل بتاعاي ع الترجمة وبشغل اي موسيقى كلاسيكية قديمة زي ام كلثوم، عبد الحليم، وفايزة احمد وباحب اسمع دايما الحاجات القديمة جدا اللي مكنتش عنسمعها قبل كدا. دايما باشغل ااذاعة الاغاني ع الراديو لان الااعة داي بتجيب الاغاني القديمة اللي منعرفش نبحث عناه بنفسي يعناي.